Ana woodi jaati, ngam saabii paa mi faaboo yimɓe ɓe ngalaa. Ko njogii mi koo faabaade yimɓe e huunde lobbere non ɗun saabii. Ƴeew jooni ɓii aadama so a laatiima <hesitation> aɗe faaboo yimɓe <hesitation> ɗun duu yo huunde lobbere.